Ñan ran' nej 'ngo kaan ñan 'hiaj chij nga nej nne kúj nej, ni kwenta kuchuun kwej ta maan nej ni si 'hiaj nej min akaj nej katsi chutan, ni tache nej nga na'bbi hiu ni ko'o nej, ni anin' raj nga nej kwenta si a'ngo taaj ngwii ni nunin ninj taj ba koj ka'bbe namin sa', ki'hia kwej kaan nej kwej si a'ngaj nej, kwej kachi' nej ni si 'hiaj nej baj nej tukua kono'ó, ni toj kono'ó o' ngwii man ta ko'o nej ni ta 'hiaj nej ta anin' raj nga nej taaj si belu kiman na ni kini'in lu ta ba koj nej, ta ba si niñanj a' ko'ngo nga ko'ngo kaan nga 'ngo kachi', sani ka'na ka'na ni kini'ñun ra ngwii 'na' ngwii ba lij, 'na' ta toj si 'hiaj nej min si toj ñan tukua kono'ó baj nej, ni ta o' o' nej kono'ó riñan ngwii ta ni toj kono'ó 'hiaj namin sa' nej.